Karazana loza voajanahary a: akao cyclone a, <hesitation> tsunami a, horohorontany an, ouragan a, oragn'andro le mafy be igny a, de la megna be le masoandro mikarainkona be igny de megna zany mi angambany.